Fomba ataoko é za kôfa migadra faragny ambony akany fomba ataoko voalohany torotoroako zare ambany akany torotoroako amigny loakaloaka torahako magnagn'igny mba oe hainjareo é mila vonjy olo atô é ze raha manjary torototoana akagny toroako fogna zay.